أكيد! إذا صديقي يبغى ياكل أكل صحي، أقول ليه ممكن تجرّب السلطات مثل سلطة الكينوا مع الأفوكادو والطماطم، أو سلطة الفواكه المشكلة. بعد، ممكن تطبخ سمك مشوي مع خضار مشوية، أو دجاج مشوي مع بروكلي وعيش بني. هذي الوصفات لذيذة وصحية في نفس الوقت!